شوف لازمك باه تتعلم اللغه، خصك ما ت- ما تحشمش، كسرها، موش لازمك زعما تتقنها تعود كيما كيفهم، نتا المهم ت- تهدر، توصل الفكره و <hesitation> تستقبل الفكره، معنتها تدي وتجيب معاهم، واش لازمك سما، سما لازمك <hesitation> تعود قال <hesitation> تعرف الحوايج الأساسيه، وما تخافش ما تهابش، حتى وما تعرفش كسر لبز الهدره، وبعد بشوي تصحح، حاول تتعلم من روحك بشوي.